<noise> refri xkë dziꞌn kon xni per lëꞌkga ganeꞌc̲h̲da zob kabl dzekna lëꞌ xni zëꞌb ldoꞌ knu, lo diꞌltse lëꞌ kabl zobda nikl diꞌltse zuc̲h̲e refri loma gakda bukwaꞌn guꞌnn refri. <noise>